Laha zaho zany ro olo handeha hiasa, la olo la mazoto tokoa, lafa andesiko ñahy zay ñy ôridinatera, <shushes> ñy telefôny, ao ñy sitilô aminy ñy maha piasa nteña moa, tsy mentsy misy avao moa ñy raha alalaen-teña antsefatsefany ñy fotoa teñeñy, manday teña kariné na fangalangalanteña ñy ra ilanteña jajany ñy sofinteña mbeñy ñy fijanjy teña, andesy iaby rezao iasa.